hiki! ka ʻulu, ka niu, ka noni ka ʻōlena, ka wauke, ka hala ʻoia nā huaʻai ʻōiwi ʻeā no hawaiʻi nei a nā huaʻai ʻaʻole he ʻōiwi paha e laʻa ka ʻōhelo papa, ka maiʻa ʻoe, ka pīʻai uliuli, ka piki, ka manakō kaʻu punahele